في احد الايام عثرت قطه فضوليه على قلاده سحريه ,القطه فور ان لمستها نقلتها عبر الزمن من العالم اللي هي فيه الى عالم قديم جدا ,شافت حيوانات كبيره <noise> وشافت اشخاص ناس جديده وشافت فيله وحيوانات كبيره جدا جدا خاصه القطه وصارت تركض من مكان لمكان.